<hesitation> taꞌttir tirarari tigr rarariragakbəee, chonlilallꞌ tomashꞌ, <hesitation> naꞌmas naꞌliꞌnaꞌa ba kameyos naninamas albayi, <hesitation> chuaꞌasto libagu'u guꞌu chjatelaliꞌi, piernachi raranibayun yinuseronte zizarilalli chularaꞌarirori bakeꞌe yiraꞌbase daꞌld per naa manchkirinila kwebaꞌa ya los demás bayalzeꞌe biꞌechnaꞌ chiruraꞌa mankininoꞌo. <hesitation>